Bloky ny anaran'ny voro mahay anizay. Gnatony? Tiany ny haneho amin'ny voro namany aby fa voro soa i biby soa i, ka mahay miara miay amin'ny olombelo.